أكبر حيوان شفته كان الفيل، شفته في رحلة إلى حديقة حيوانات، الحجم بتاعه كان مذهل ما كانش متخيل إنه يكون كبير للدرجة هذه، وقت اللي يقرب منا حسيت بقوة غريبة وبرغم حجمه الكبير كان يتحرك بهدوء وثقة كنت دايمًا نشوفه في التلفزة لكن شفته قدامي كان حاجة ثانية تمامًا.